Qantu passi fazzu ogni jornu? Assai; caminu assai; certi jorna arrivu a caminari dui uri e menza, àutri tri uri ma mai chiù picca di un'ura a lu jornu. Iu nun sapissi diri quantu passi si fannu caminannu un'ura. Forsi settimila? Si fussi accussì, ogni jornu fazzu chiossai di decimila passi e ogni simana chiossai di sittantamila